E- miyen onu usokun ekwe na nu meme kwe yo oyinu ekwe mekotomu ekwe enu degema, the ekwenu oyin ekwenu ekein ivi mi kwe ekiena mu ogbaw nu ekein ivi na baw kpe nu ikoyi ewei nu eyiatu nu mekwe ekwena, mekotobaw mu baw eyi enu udekama do ekwe nanu eni mekw oyi ekwe degema, miblema senu okonu mekwe ekwena otom okonu memiyitola nu dame nu eyime emahine sume buwka eyi mum mu bow da baw nu ayi baw iyow nu baw ekromu hineso men, meka mikro mimahine se imome, do okonu eyen vometayo, otom okonu eyen vometayo, otom okonu avara eva drahinete krese enu ekena odogu okonu moyo kro mo emu imoneni otomokono iphopho, enu bekein ovituno ovvuvro oweivro, ovro oblema sete okomu kwe ubow imo da ekwe mu no ekwe usokun ekie muno imoyo ubowan imo da inu nu igbloma hine nu ekwe. E- nu osemine nukro ekeinyo ebowam ewei emen monu utom makrese enu ekein yo mu adowe adowe idava ye oyi usokun kpei iyon ekein vivi ka nu iyo abomi menene mewima krese eni ekrasine, eni ekweke enu ekein nene mu imo neni eni ekeveke usokun nuyo eni eyin ekein ivi kpei me kwe enu ekwena do muwin osogbo ewei nu emabaw eni kpe nu ehira kar manu eni eyi enu <hesitation> ebita, emeyi enu ebiatum iwi ma krese enu ekein na oyi onu imo nene meblemase mekro deri kwe, madu ohonu eni eyokrote enuvineni iyokrote ka baw mekrowene yow misinesiyo, ohonu imo daneni eyaw mu egene eyi tul bawnu banayo. Igbodiyam nene iyinu esita nukro ihahina kona, do uno yinu gegesi onu eni evusemi neyi yi oyi ihahina kona nu eni eva semi neyin miwi okonu inusu ibaw mitayo nu oyi inum nu idesi nu mu yi diya but esita but esita ode omude mum ova mudi diom. Esita udayote gegesi inum nu eni ego, eni evayow mu bawnu ekein degina neni eva tul bunayo, iwama krese eni yate ewei nu mekpev ihahina edekrota esi, eni imodayo emekasine okuno enimekweke ekwe mu imoyo ma isom madu imo ma mahinese imobaw madu enu ekein yo owene vi, trevro tevro me mabow konu midokomamu meabomu esi nu me me ya ewi mu iwaya dowono oderikwe usokun mikre yawo miwi iwaya oderikwe usokun miyon yo miyi iwaya oyitul banu me mivan dan otumy. do me breyen wo, wo onu usokun, uplowo, ogukomete me breyin wo ovu nu oyi dawo nu ayiwo, ogokome te migen tunu abiwokre mida kperiwo, okovoko oweite me breyin wo oweite kom ok, oho nu omeme ma oweite mida. Uplo nu owol yinku, oyukumete uplo nu wolyin nu enu usokun nu ovamu kwe kume ovo iphopho ova kweme okwekumete nu eni ekwe te, eblemate enu do mikro kete miwo miyonde mu oblaba ubiyo mimo wo oyande umenena tevivi owe obregen mitamamu owelna okwekwe nu mova yan abinu me mebine do miyaw owei yokom mi kperinu oyimamu medo miwene vayonke obow mu enu usokun oyi onu usokun, nu dawu oyi onu usokun ka uderi kwe usokun ka miyanwo, otom okonu me needi, okobi nu oyin otom ekwe me nu emme va bow usokun metamu adu iyonu iyen otom ekweme iyo inum nu me miyan.